Mi joɗe nii har guree tati, arannii mi joɗe ha wuro ɓe danye'am Taraba ha nder Jalingo mijoɗe akallanii yaran duɓi shappanɗe ɗiɗi, sai Maiduguri yari duɓi jweeɗiɗi sannanbo mi joɗe ha Adamawa je nɗuɓu gotel.